Ny hitako hoe fomba handrisihana ankizy hanao fanatanjahantena misy kokoa zao de ampahafantarina azy ireo ny tombontsoa azo avy amin'ny fanaovana fanatanjahantena, toy ny hoe mampatanjaka sy mampahasalama lalandava ny fanaovana fanatanjahantena.